والله ما بعرف لكن اعتقد إني ما بي احتاج للنوم لأنه، أني ما عندي وقت. أنا وايد عندي مشغوليات وايد ابي اخلص اغراض و أشياء و بعد- بعد بذورتي ما-ما عندي وقت للنوم و للراحة و شغلي و انجازاتي هذي الشغلات مو بستاهل احصل لها وقت.